Ñy mañamamy ñy jaboko aminy ñy siramamy ñ'ahy ro teako; <shushes> ñ'antony: -ñy siramamy ro nahazatsy an-teña. ñy siramamy ro nihainteña. fe misy avao koa aho mañamamy ñy jaboko aminy ñy.